المشاركة بالتصويت في الانتخابات في مجتمعنا احنا ما في بحكم احنا عايشين في مجتمع مستقر في حكومة مستقرة حكومة قوية حياة عادلة حياة منظمة لكن في بلدان ثانية اشوف حياتهم ما هي مستجرة وحكومته ما هي مستجرة عشان كذا لازم التصويت والانتخابات الدائمة.